Më yë mëjk animal dun në ko'o jadun myaj wi'inabëkëp jue yë dun este iabëjpë iabëka'am a'ax në ko'o jë'ë dun myaj nëi'ixëp nebya yë perikë unkë yë ëjt's nyaj xa'ajpy amaxa'an am jue yë iabëjpë në ko'o dun dëkë'ëp mëtmëdyakpë myadyaka'am jadun në ko'o dun në kë yëkëbëkëp në kë yëkëbëkëp jadunt's yadun iabëka'am a'ax yë në ko'o jedun porque wi'inmayn myet's a'ax jë dun wi'inmayn myet's yë a'ax iabëjpë a'ax yë odyëka'am a'ax iabëka pero nyëkë abëka'am yë a'ax.